نعم إذا كنت مضطر للعيش في الصحراء لمدة عام كامل سآخذ معي خيمة قوية تحميني من الرياح و أشعة الشمس ، أدوات للطبخ و الماء للإستعمال في الطعام ، أيضا باخد معي سكين متعدد الأغراض و الإستخدامات ، باخد معي كتب و أدوات تعليمية للتسلية و جهاز اتصال للاتصال بالعالم الخارجي.